Agar farzandimga velosiped haydashni o'rgatyotgan bo'lsam, ishni birinchi navbatda velosipedga qanday o'tirish kerakligidan boshlardim shuni o'rgatishdan va tepalikdan turib pastga qo'yib yuborardim. <hesitation> Yiqilsa ham indamasdim, chunki inson yiqilib-yiqilib o'rganib ketadi. O'zim ham xuddi shunday o'rganganman.